Ia maha, mah ta e sih ep vovuan nin ve, po tem eh- eh to be- be vamange non a pa eh a tii ge, a ti we to vamange non a- a pa kua mon, a pah ta err nes oep sih a tateh. Tateh pe a- pe ah mane ge a kua mon, err epresi pa tateh. Eh sih tem eh akua mon, e sih temenom- e sih temenom a- a tateh. A tateh, e sih a tateh tar veh, eh sih kua mon, e sih sumbuav kikiu nom. non po kua oete, po kua oete veh, eh sih- eh sih ti non <hesitation> e sih ti non via a ti a kikiu. Kir ep rah manih ba i, ti we a ti- a ti a kikiu rakah. Ki sih he vador a kua mon ven be sih ep ramani ba, eh ta ti kikiu a non, ir pa mamat ke moa, peh pet be, eh sih e ti we si guwe tateh vapa va heve. A ti va heve veh, tamanano kua meh sinano kua seke ep kano bea ah A heve rakah, i pasi stop oa <hesitation> ipasi sue rakah manih ba e ton- eh ton antoen va'en non e kua mon penom. Bea ah ti vava kuar ko to upu'eh non ba e to me morin, morin bea to me imima- imima metmet akah non me, me seke va'en inia. Iveh suk e sih vatare vaviah pe oete, eh sih vatare vaviah- vatare vaviah ban mah eh sinan meh tamane kua mon. <noise> vatoe petnon po kua mon eh sih, kua mon, be sih iiuh rakah non a ti kua oete pa pai a buaton aiyan. Eh sih sumbuav kikiu, e temenon a tateh, ma tateh veh. Kir sih iuh rah man, kir sih sue amani ba, "eh, sumbuav ve a kikiu veh, kua oete pear sih meh buan pi to temenon a tateh viah." Tateh tar veh, tar non o ama tambu pih. Meh no sumbuav